أكثر حاجة طريفة شفتها كانت في حفلة عيد ميلاد لواحده من أصحابنا، كلنا قررنا نعمل له مفاجأة، فجمعنا كل صحابنا واشتغلنا على تجهيز الحفلة. كانت الكيكه كبيرة ومزينة بشكل مضحك، وبالصدفة لما العريس حاول يقطعها، الكيكه وقعت على الأرض بطريقة طريفة. الكل اتفاجأ وضحك بشكل هستيري جدا